Me dein ba de me piki me bebe soro sin ne ba o ba ne ware ma o fen mien de ba ware o ba ofen zine ye ware bo fen yo ofen sin de bia eba ne ware bo tolomu ware bo tolomu sini ebi ke de baini biri ro banni biri sin bo ekpo ba kala fere ne ba kala fere me bini ten fere mu sin baini bo suo suo sin be wa bo de bia ehn e don toro e don fele or ware gbam niro piki mise bra ba do mise bra mien sin bo iyo me se den sin omene mu den be gba ne zine mien ama iye ama mien do gba ne owo beni mo sin to gba na peroro zine mien ma iye fa e be ne do bo gba na pre timi nee keme se piki me fiai bo fe sin bo o ba gbole do o ba gbole timi nee o ba ne fe gi do o ba benya wo ba beni sin o ba ware be mien ne soro agbe iye ama ke ba ma soro do po agbe iye ba mo podo mise brah ko wo mo mien wo ba mira mien timi nee o ba de tebra ke wo mo mien ma or o mene ki yo mene kala fere wene ye wo se ba kiri yo mu gboro ma iya ma ba mo gboro mese gboro iye be bobo be re ini ya o diye mo ko su su pre de mien timi mien sin fe ma di do Oya, bobo bo, weri emini toru a mu e. Di akii bo, o bo be toru a mu do. O bo mu la, tein mo timi, womnini ba bio bo timi na fiyai mien timi koru yi. Lei ki sin kpo, lei sin. Be yi mien, mien timi, o bo bo bo a, wo ozumo egbei sin bo, kimi sei ba gidi-gidi gidi esoun mini pele tumi ne pele sun. Fiyai bo wo mo tuo, sin bo, wose be gidi-gidi wo ba fi do. Kho ba fci timi ne̱ fi sin bo, biberi koro bo̱, wo ba du gba do. Egberi yo! Kho ba du gba timi ne, wo bani efiye di bo, wo ba bunu yo mu do. Wo bunu timi da baii, bo, wo bana mien mo bra bo wo ba mu mien do bisi pikie-pikei be. Ba pikei be, wari be eyi fa o. Te bra ko o̱ mo mien ma? Ba ki na zozo bi timi do̱. Emini biyo o mu o. Mo bo̱ ba bie yo̱ mu o. Mi bra mien da, maa bra mi ko zozo suru mini. Bo̱ bo kiri yo mudo. Egena kedi yo mu do̱. Bo̱ bo ba aka kedi yo mu do. Bo̱ bo̱ ba aka kedi yo mu do. Bo bo bani akenete mien yo mudo. Kpoko nduku sou yo mu bo kpo sou bo wo minii bio be fiyai tuo do. Bisi erein, be wo ba, tuo timi ne, fi sin bo, wo ba beni do. Wo beni beni bra wo ba mo beni sin bo, wo ba du gba do. Du gba. Bo do eyi mini gba awou mini pri do. Bo do egberi mini gba. Be, mien-mien kurai, mo ki pua mo. Be mien-mien kurai mo ki emi yo. Be kuria ba bowei pua ni, wo i fiyai mini kpo sei mo mo. Bisi bra be e mo gba do. Ehen! Te kuria, ko ba sei mo ma? A mo bi mo, be bo de kuria be a? A han yo, oyi maa kurai feni be, bisi bra ki pua mo. Bisi bra be aki na gba ni a pri. Du mini gba, buo do eyi mini se gba awou mini pri timi nie, akpo gba de, i dau be E dau mo ke gba mo amene eki ye timi na are bo ah e dau mo ke gba me pre mo ah me bo de kruai me baini me diba ka ma ware me se do suo are ama ka na ware yo yo ah ane yo ba suwa pai-ma inyo po-ama owei suwa paio owei owo bo ne pai no pre ya o so a ba ke gba na bo pre timi nee o ba nori be ane be biri viri ba koro be mene abene mo do baini suwa do gba ro do be me gba sin bo oh eviri mo oyoun bamo do emo gbaro oyoun ba mene agbolo in timi nee were si yo do bo de were be de sin gba ya oh mene agbolo do ni pere timi agbolo tin mini emene areai? Amene emene ke ten ah zine akiwe ten ne were mene tie te be ah were kpa-kpa no ke tuwa mene nana were emene ta ke mise nana ba ke ya mira mien bo koko me na sibe tebe tuwa sin oba tie bo seri be eba kuno pre ama tuwu timi tuwu sin mu ben na bo gba be a keme fe do be omene ben yan fi ki wei ben tuwa ne mi ye ah finayan ah tuka be mien ma keme se bo dede akia deyi de dere dere dere timi nee o bo yode o yoa omene a take ake mene famu tuwa de emene ke bo indi ya timi ne ki fe me a Gba do ne gba ne kala kumu preyo so agbana pre egberi kala ogu pefa ba mo tuwa gba a ba zine gba ro me kere kere bo ma aro mu pete koro mo ane bere toro ben ye furu nimi ne gba mu ben mula do keme se bode ya opuru ma ke fe do ye why ba ekere kere mo toroku u mo toro ben yan oki toro kuro bo ye toro ebo ye o torokiri boe e bo ye torokiri bo e boye mu be amene pede bo de amene mo fa baini me kere kere mu ye mise bra mien timi nee kere kere ben mu koro de torokuro kuru kuru sei erein se torokuro de trorkuro mu fa de gba me opuru bo fe yo mu me mise fe yo mu mene me dere kia kia kia timi ne iye bo se yon fa mune ye kere kere are be bebe me kpele kpele nimi kere kere are de keme se bebe di kpele kpele ke mi eba buwu by zine gba ro e ke me dein ke kpe de be mene e na wobo bo mo dein ke kpede keme bonu do wa ne wo ake me oyun amu eh ogugu mo ekiye Kulo nama ba bo gbodo gbodo mi wiri gba ne furo wei ne omene umum ogugu so buru furu ke ye tuwu fe buru furu ke ye tuwu fe ah tuke ba me fere mien ma erein bo se erein bo se emene furu fere ke wene tamara kpo gba ne nu mene furu timi ne kane ba kure mene mi ye eke mis bra mien timi keme gba agugu ne gbin omene mi ya ewiri ba mu de nea kolo ru amene ka ne wiri bo tuwa yerin gban ne buru tuwu yai indi puru br ko a tuwa temese mene mi gbolode keme pale do so wiri ba suo furu yo mu timi me wiyan oh emene ke ba ne yan te pai fiai oh ba iki yo me kpo e bra ba kumo yo pale do anergu pale do wan bo wene bo e wiri sei sei bo e ma sei sei bon e ene bare ye ye mien ye kpo numughan teni menen me ba omene kpo koko Gbene-gbene e wiri kpon timi wiri kpon pai wiri ake ne kpota gbe me wan bo pai ro ane se agugu omene aro nimi dou mise aro nimi be timi nee o be be agugu wene a keme kono wei lade ye inidi furu yo bo wei ema are de an o bo korede ini ye furu bo kore de mise gba me ah mene in indi furu yo kore de inye eboye ekpe kpo gbole ye ama me ekpe ekpo gbole ye kpe gbele de emene ama se bene me nama ebe mere gba ne pre mene me ye gba be wiri kiyo bo moro ah agugu enare eniyn ne an egbele kpu kpu be agugu enare ne tunu me ye omene agugu syode omene agugu lade agugu suode ah be egeni ne bo ne agugu oh fiai tuwu e koko fiai tuwu diai tuwu akula timi fiai bo tuwu sin fiai bo me tuwu me omene indi bua si ingbo mene na ke ne na ko mien sin ugba na agugu agugu ekpo plen ne pre ekpo plan ne pre ye oh sei ya so agugu plan p pre o kpo kpoka iye mene do One ovie la be omene mo ingbo mo ongu a timi nee keni agu gu pre be agugu a ke be keni okotu do kpoka mien ba pai agugu bo fla ten ten agugu be agugu te be ke yan re do timi ne ifiye bo lade ne keme se bene do timi na agugu koro agugu koro bo pai bo pai wiri ke gba de ah agugu bo ame o seri ai ba timi te ke koru ya agugu bo ame o seriai omene ama tene okpo bo me ifi ye muro deni kpo koro o mu ware kpo iye mein fuai mene yan ban ne kere agugu wan do wene timi iye be la be agugu le ke pai ma? Tebe ke yanren do ah agugu teke paima te be ke gbeke do mene ah ah ah agugu te ke paima te be gbeke do ah te ke agugu la de iye agugu lade gba de wiri gba de keme se wisa ye ane me keme se kpu so agugu fla kpa wene ware ene ke do agugu iye timi ne u desi kiri ke koro kpo mene te be kpekẹ koroai kpo omene mi te be kpo kpe, te be kpe ba sine mien ma bra fa omene ane bra ka ke ne mien ne me bo me kono wei mo obri mo ane bowo o win a mume a bowo bo owni a mu me bowo owin bowo bo owin emi emi ke emi bo bowo bo owin timi dein koro do bowo bo eriya Tebra ke mien ma ane areo me mein ben timi nee okonowei gba de ebo eriro eri one fe ma ye emi ba le oborri gba ne o yo bo iye bo wo mo ke gba ro eri kpo emene fe me emi ye oh mene ke fe do iya a ba be oborri timi ne gba na ke ne okonowei pre de emu bu a ka bo bene bo ye oborri bari bo be na ke kpu wa an ne iye numu ghan gba oborri ipina mo mo yerin do koro ba kere mu ne omene paike bi fa me a ane konowei mo obori me angbaye buroro ton ton yo seri de ba sei mo ebi mo ke emi ye bulou ba emi wiri kpo arẹ mene ye tu wa mo be magba lule pu msingbi mo be mo ke mene mo are ye mo ke emi ye ane ba bo me omene sai timi be bo bo mo de bia oyein otu mo bo bo mu de bia e pulo ke ten omene bẹ te be koroai emene owo ke owo ane iye owo bo de be moro moro be ne bein kpele kpele eno win ba eno win ongu se ke sei be iye be ken de bia ken timi emi kare bo de bain kpo bain emi bain de petimi ba don timi ne dein koro emene by kine ye kpo fuai ene be be se ta bala Tabala mo ke emi anemise yo ke do tabala kene mdi toro bokene mdi ke tene bobai erein iye fuai fuai timi mdi be emene. Angala biri mdi ye eh fe ye bo feye bo boai afe ye keme se boai fe ye yo be se ke emi nama ebe kpo keme se mu boai be be ke emi oru ba ne te ya bowa gba ba omene bra kpo pele buwu kpo pele omene bele si be mene o mu ye pai ke angala-biri ma gbo wo mu angala biri ma gbo ama me bi de oru se do kime ke fon do fon de keme ma tu wu aro otu wa ma, oru ama do suo mene yo, oru ama do suo mene yo, agboro gbe otu gbe, me tubo gbese wo na are me oh ba anana mi yei be ba nana mi yei be emene ke yei keme dese were nana ro inye mene nana be yei be tuaro otu gba ro ba nana do mene yei be o mene nana a, be yei be mire mien koko wo ba ke nana nana timi ebe blu abe bami mu bani mu ro ama baini baini ka ka timi dau mo yein a ba amarea timi kine ba mo foca Bo do oh ba ma bo de ba ma bo de keme se oge wuru bo otu bo se otu se fare iye tuwa mien bo otu bo uge uge a mu mien timi nee eh gba na prere o bo be kala fe ye fe de ere wo ba bo de keme fe ye egberi dou bo bo bo bo yo bo ya mein ke me egba de e mene mene oni ke nana me mdi ke nana me ane ifuro ne emi ye emene zi be zigi zi me angala bri otu a ba indi fe kumo a emu do ne mwu bu ben be tuwu mene yo be bo mo paira ebi ya emene ane fa bra omene ne mi ye omo gba na ke ne opri ere ane timi nee la ba la ha itu mo bo pairu koro otu ne nu mu do ba na fero tuwu bo mu paro timi nee bo mo timi ne tuwu de egbe rein kpo na re de tobo be amu gbo a angala biri andongi be ame ne tobo be are gbo ye ane fe bo am fe a bowa tobo ma dou ese ane pai na pre ise a ba bo be <hesitation> opu obori mo akpalemo ewiri mo Ane gbele na kere iye ma mien timi mien timi nee pu obori wiri dou de wiri dou timi wiri ba wiri ba mise bra mien ne emene kpolo ko o ba bo koro ro oba bo koro be opu obiri gba ro e bo ye e bo do bo ye akpale ya yo le timi wiri bo de ye okori tie mo na ke preye ba wiri mu timi ne bo be wiri pai bo de wiri pai bo de kala ke de se brah fa mu sin te do pa ro opu obiri kpo be akpale gba kere gba ke opu obiri pre feye o wiri te do ogba wiri ebi mu baini bo no baini bo timi nee me oba bo ne kene bo otu bo osi be omene akpale ka are ah akpale te ke ba me wiri ya emene gba be emi yo be emi yan? <noise> gba be akpale emene wiri area opu obori buwo bo kene akpale dia me ke ne akpale owu biri ke tubo umene pere kene pese pepele ke emi ke ne pepele ke emi ane bo be kara ama umu suower ka emi ifiyen ama ke yere infiyen umene ba ifi ye bo mu yere be ama se keme se ifi ye fe akamase ifiye ifiye ifiye keme bebe te keme f ama se ifiye ifiyen ifi yen Ba be ama pere be gba ro ama be kpe-kpe gbele ye ba ifiyen yere keme ba umu pele ne mi ye ane koko kpe-kpe gbele were mise gbele de me keme se bene kpo fe otu mo fe a fe ko fe a mein timi nee amo koro bo o-okoro bo la de gba ro ah emene ke ama ba bo timi infiyen yere ya inye gba be o mo oru kobo tuwa me olo ka amu tuwa do otuwa be egemgbe be mene bae ane keme me area ebi timi sei do so ani no ah ba keme ba keme ba ma tama gba ro oh arekro ere se ba keme ba keme ba ma gba omene ba kene yan ane odigiri b ka ro ka be were ta ma tuwa rama ba keme ba keme ba paia sono-man dein ka mo prere me sono-man dein kere ma ba amene e tare me ye pai mene ba ye enana mene ke o bo re oh mene nana fa emene enana me ba be koko dein amene ufini me ama do bain do ama mo bain timi nee bo keni yo la be